Yaaani unni zoazz yedhen khun Unni lafan murthu buyyo akha kiwanja wonn akhanathan chireni yaani buyoo than ishin irmarthe lanum laan khulkhullesithe yaani wol kidhesithe laan chichirthi Martha iranith Khan chirthe garran chirthe garaa Khanen chirthe akhanen chirthe khulkhullesithe berre ishiathi bufteee akhanan madhia ijemthii wonnin thun